Assiyaata le issenaaroo le kommu nii imaa jee ibuluu la issi saafinoo taa noo yee buloo kuu ayee seniaa ibe daa minto saafinoo tee ibulu jee issi firifiri bankoo taa nuŋ yee buloo kuu asse seniyaa issi sareessee koyoo taale yee i buloo kuu'ala assee seniyaa haa.